ruler ni do valla mo janghata komo naftirta beh mai ha foodugho layi layi jeh wala kona a foodah layi straight wala kona do bo do valla mo watta zane o fooda layi beh mai kala didowo pat boh ruller mai wawa valla ma beh mai a fooda layi jeh wala kona